कई विदेश के लिए आपने विजा लेना आज फला आपने ओन्लेंड फारम भराँगा। उका बाद असोच है कि आपने कहां बुलावाग, कि बही चार तारीक के पांथ तारीक आई जाज़े, ठीक है। आपने आएंड नुर गया, उका बाद आपने कोस्चेन पूछे आपने सब सही सईयोग का जबाद दिदिया। तो कहे देगा चलो आप इस विजा के उसमें पास होगे हो <hesitation> और फलाने दिन आना और आपका कोई विजा ले जाना करें। भार देश मैं पर क्या जाना रहा है, सबसे पहले विजोज बनानू पड़ागा, उन्हां कंट्र में जाना एक बात का ही रहा है। कि अपने को पूछा, तुम कौन से देश से है, तुम्हारे विजा कहा है, पासफोर्ट कहा है, सबको बताओने पड़ागा।